أول <noise> شيء، بنشوف وين المشكلة اللي <noise> في الحوض أو <noise> المرحاض؟ بنشوف إذا كان في سد من الماسور نفسها. بنجيب أي سيخ حديد أو شي صلب طويل. بعدين نبدأ ندخله ونسلك ال-هذا الشيء عشان ما يصير له أي تجلدات أو كذا. وننظفه زين. وبعدين نضخ فيه مي، لأن ضغط المي بيعمل على-بيساعد على تسليك أي أشياء.